पुरी दुनिया मा परंपरिक मिठाई, भारत मा सब्टी पशन करना वाली मिठाई जल्बी छे। ने भारत मा गुलाब जामुन अली अंसन पशन करे लुग खाने। ने काजु कतली बनावेची अली भारत मा जदा खान पशन करे। ने तुर्की मा बल्बक लावा करे ने फ्रांस मा मकरूम ने जापान मा मोची मिठाई वारलू लागे। लुग चाटी चाटी न खाए। इसपेन मा चूरस ने आस्ट्रोलिया मा पावलोवा मिठाई खाने जादा हिंदे। अंसन सुक करे।